Izy ka <hesitation> andeha Siberia ndraiky zany zaho, agny zepy ka rah mangatsiàka daonko zegny zaho, agnaty valizy agnah ka mitôndra lamba mafagna, bouson be regny, bonnet, cache nez eh, de kiraro baoty miaraka aminah gants, de tsy adigno koà zany fangalagna sary fa agny zany mbô ahitagna lanezy.